هذا سؤال عميق. <hesitation> وفيه أراء مختلفة. بعض الناس يؤمنون <hesitation> أن القدر هو اللي حدد مصيرنا. يعني الأمور مكتوبة ومحددة مسبقا. لكن الكثير يرون أن لدينا القوي للتأثير على مصادرنا من خلال اختياراتنا وجهودنا. وكمان <hesitation> من خلال عزيمتنا والعمل الجاد ممكن أن نحن نغير مسار حياتنا.